Ya, ara-dalàgna manjanaka planeta hafa <hesitation> raha ôhatra ka hoe tsisy ôlo mipetraka akagny, atao ino ma zegny planeta? Ao, ahafahan'ny espèce hafa mihaigna zany io toeragna io, de aminah manôkagna izy ka raha ara-dalàgna fôgna zany.